Ntaka kisi ku jakuechi o jana´anu chi jatniñuyo ja cho´o in nteyu ntuchi nteyu ntichi te ntaka kisi na´anu chi orre in viko kajatniñu sava kanta kika ntaka ñayivi ñu.